Njunu chumi yeti cheyuu nikuan ndikonutu onren ndaitu ndaitu chumi, nikua nibulu chiketu ñani tumi yandii ndikonutu ndani kua, ndai ikonutu yengo onre ndai té kache yengo iin tuyuu, dachian yuu chí ndechunmi ján chumi ndaguii.